Kua portugal, jaevi tëtä europeo, jaereta rämiñovi iroɨ jenda, opaete yasɨ rupi arasape araroɨ, oïme misiyae ara ou araku kua tëtärupi, ëreï kuaigua reta oyepokua kuarupi oikovaera